lën dekwsiꞌnná zak idzal bas par tsu nis y plat par tsu posol y be lë bas par tsu kafe.